Misumari, yatakiwa kwanza utole kalamu, uchore hara hantu wosaugongere ira mbao, baada ya ahu jii wotakiwa ugongere taratibu, kuwaingire kidudi da useye mukono, maana kowavikire mukono fikisshana uri wiichurre kii ba iji mamba, wotakiwa useye mukono deugongere taratibu taratibu mpaka wiingire muzima.